Maha-zava-dehibe aignin'ôlombelogno satria igny areky fogna, indreky fogna olombelo miegny fô tsisy in-droa, avy akeo koà izy koà ôhatra oharigna amin'ny raha hafa egna a-olombelogno io <hesitation> agnisany <hesitation> zava-boary namboarin-jagnahary ary tegna nikarikaregna ary namitrahany fahatokisany be, de ambany helin'ny noho ny zagnahary fogna ozy bokin'ny salamo zegny nagnanovany olombelogno de zegny maha-zava-dehibe azy.